Рақамҳо ба тартиби афзоиш аз сифр чунинанд: сифр, як, ду, се, чаҳор, панҷ, шаш, ҳафт, ҳашт, нӯҳ, даҳ, ёздаҳ, дувоздаҳ, сенздаҳ, чордаҳ, понздаҳ, шонздаҳ, ҳабдаҳ, ҳаждаҳ, нуздаҳ, бист.